जर्मनी की संस्कृति थें जर्मनी की जनजातियों थें मिलेक बणाये गै। जर्मनी की संस्कृति का सबसे पुराणा साक्ष्य उत्तरी जर्मनी और डेनमार्क मा मिलदिन। जर्मनी संस्कृति पर ईसाई मूल्यों कू असर च। जर्मनी का ज्यादातर लोग ईसाई छन। वू रोमन कैथोलिक चर्च और एमएलेजिकल चर्च का सदस्य छन। जर्मनी मा रविवार का दिन दोपहर दो बजे से तीन बजे का बीच मा कॉफी और केक खाये जांदू।